عشان أنشئ حساب بريد إليكتروني شخصى سهل لازم أختار مزود الخدمة، بختار جيميل أو ياهو أو تاكو، زيارة الموجع، وبعدين أختار <hesitation> في الموجع أختار جيميل أدخل على WWW G-mail com وبعدين أظغط على إنشاء حساب، وأنشأ حساب لنفسى وبعدين أبدأ بملء المعلومات الخاصة فيه، وبعدين أتبع التعليمات وخلاص.